A ny karazagna legioma miaraka amin'ny voankazo tsy dia <hesitation> be mpahafantatra loatra raha ohatra ny any aminay any dia misy karazany vitsivitsy bitaka mia; ohatra hoe voatainakoho a, dia voatamenaka a. Dia makoba izay ny karazagna legioma tsy dia misy mahafantatra loatra izy io. Dia ny karazagna legioma ndraika aminay a tsisy mahafantatra loatra sady tsy dia misy mihinana loatra dia: patoly a, dia voa- <hesitation> izay voatango izay ny agnarany fa ohatran'ny <hesitation> ohatran'ny paozina <hesitation> raha ireny miky ohatran'ny paozina laisoa ireny miky izy fa hafa fotsiny ny paoziny aminay agny.